Se tanta sekiren añenbogoi, sekiren ikabi añenbogoi erei baeti sepuere seajeo omea jaema jepi yae yanbuepi baera yande yeipe akademia pe yandekiren yave ñakata kabi